Zero, zero virgule cinq i, raiky, un virgule cinq i, roe o, deux virgule cinq, telo, trois virgule cinq, efatra, quatre virgule cinq, dimy, cinq virgule cinq, enina, six virgule cinq.